די ערשטע זאך זיך איך אויף מיין פעמילי און איך וויל זען יעדעם איינעם וואו אזוי זיי זעען אויס ווען זיי זענען יונגער. איך טרעף מיך מיט אלע מענטשן וואס זענען לעבן שוין נישט היינטיגע טעג און איך זע די גאנצע וועלט וואו אזוי ס׳זעט אויס פאר אלע טעקנאלעדזשי זענען וואו אזוי ס׳איז יעצט.